Arakaraka ny <hesitation> fahaizana mahandro mi arô no ahitana ny <hesitation> otrikaina azo avy aminazy. Hainao tsara mahandro anazy a dia mivoaka tsara koa ny otrikainy. Tsy hainao mahandro anazy dia araky ny tsy fahaizanao anazy koa mivoaka eo.